Faa mahooɓe keɓa ndaroo hen maha cuuɗi, no toowiri fuu. Sabi so wanaa ɗun, won no suudu ana toowira fuu. <hesitation> nabbude faa maha ɗo toowi wanaa huunde yaafunde. Nden non ɗe kulle ɗun moƴƴinira. <hesitation> ɗun faandoraa.